rajwxiik qaqe qakoj taq sipe'y re ch'ajb'al qachii' che chiriij parq kika'nt k'ax qa qaqe qeey kipaq'ar taj rajawxiik qachijij qach'ajan ixeb' welt katij qadesa qatij qaqa desayuno qach'aj qachii' qalmasal qach'aj qachii', qatij qasanaar qach'aj qachii' rajwxiik otz kek'iyir taq qeey alnaq taj kiq'ar kiib' pa qachii'.